Alohan'ny hanambady ny olo agny la miaraky manao voyage amin'ny fianakavia amin'ny nama akaiky ngantony, alohan'ny hanambadia zany hidiran'ny fiegna antokatrano zay da mialaala voly heky aloha satria angament mandrapahafaty moa zay ny mariage ka tsy azo atao ny hialahiala tao da atao heky zany izay maha falifafy alohan'ny hidira ao.